Wakkati gotel jei mi Wala sa'a kannjum woni Ko ɓeɓe woni ngam miɗo njogii baddaande fow, ɗum woni tawaareeji ngal. Nde mi ɓuri wonugol anndude e makko, ɓuri ndiyam kala no waawataa. Ko tigi mi haɗi fiya ɗum ko waawataa wuro wante.